मछली एक दूसरे से मुलाक तरीकन से बातें करती हैंगी। मछली जैसे दांत कितकिताबो ऐसी आवाजें निकालके बातें करती हैंगी। और कछुआ के तरह आवाज निकाती हैंगी। और जैसे चिड़ियां चहचहाती ऐसैई आवाजें निकालती हैं। और जैसे सुअर आवाज निकालत ऐसे भी आवाजें निकालती हैंगी। मछली भी बिलात प्रकार की होती। और उनकी आवाजें भी बिलात और मुलाक तरीक का ही होता हैंगी।